कुखुरा लाइले एक प्रकार को चरा जसो मान्डुपरन्छ । क्या कि भनेपछा कुखुरा लाइ एक उड्ड्या सक्ति मात्रै कम भ​एकि हो, और सब्बै गुण और सामन्य चरऔ का जसो हुनान, तब कुखुरा लाइ एक प्रकार को चरा मान्डू परन्छ।